Patu jirunastirabe si kali, ko budj majum, gandumem ab mnusala ababal nasfam diripat, nendella tu ko bandum majum, lofam dita, domauna, lofal adum mnusala ababal nofam dirifu.